Also wenn ich eine Zeit Maschine hätte würde ich glaub ich gerne in die Vergangenheit reisen um irgendwelche Sachen die passiert sind zu ändern und das Leben für die Menschen jetzt und in der Zukunft zu verbessern.